سپورت جاکټونه د سپورت یا آرام وختونو لپاره ښه دي. رسمي جاکټونه د کار ځای او رسمي غونډو لپاره اغوندي. ډنيم جاکټونه په ورځني ژوند کې د آرامۍ لپاره مشهور دي. وړين جاکټونه په یخ موسم کې بدن ګرم ساتي. د باران جاکټونه د لندبل او باران پر مهال اغوندي. هر جاکټ خپل ځانګړی مقصد او موقع لري، نو خلک یې د اړتیا سره سم غوره کوي.